﻿ادا قدرت نولي طائر، أكيد <hesitation> نختار <hesitation> الصقر لأنه <hesitation> هو كطائر يقدر يطير عالي بزاف في السماء، وبصره قوي ويعرف يصيد <hesitation> ويشوف مليح من السماء يشوف تسمى هو كطائر عنده قدرات ملاح و <hesitation> النظرة نتع من الجو ل-للأرض مليحة.